Ami naliki ghani mode ode otua, ne rol kezobh iitua ibha po aduma itua, aduma itua ipa bho umar zami bho ami naliki ghani mode, but poyiin amen benaan obho ami nade gha oh, oyiin amen benaan and oyiin amen bhe ami udi bho, amu, ami na liki gha moseeri obaa lologhi obhemi ma stune olo, ubheleghi dio mibarooy oh, meru aghol eh yee node mobo ode oh, opelegh, obiregh ara mie no dighi dugai no, no, no, ami uliki mobh ezo bho usi ponobheleghi mibam arooy, otol olalade oko miim oseeri nopoghol kobo kobo aru aru abhogho kobo kobo aru aseeri, pezo pezo ami nodighi gha mobho tami den ezo, bho ami udighi bho, oyiin amem obho ami nadigh, ami to dighi dio aghebhiom izal amem, ok, izal amem mobho ami nadigh obel amen ami udighi bho tobel amem bho pami ubheleghii aburublol ami olo idi tetere ughol itu pezo ami neva modighi se itu kedio aburublol ami iru kedio uke, uke oyiin obolol ami, ami ukam io agba anogho zodi, ami ugba mamem bho nasi already tabaal pedama bho pami ugba unogho zodi iboro marooy bho moru iru na dio na, iboro mibhe ri arooy bho moru iru na dio na, pughol oke, puke, ami uru urol olalade, ami ugho miim uru osi uru. Ughol adon paduma umar zami bho, ibha bho <noise> pear obho adighi ko omarooy isoori tesuo bho tebum ezo bho pibha amiim ami na seghe nokurunem esi bho nikpulughu, ughuron esi bho arooy iki moghoghol, ulogh obam asoor uke mode nopoghol node nobaalologhi obo lo nedeghe, nedeghe ede arooy negho miim ah ami usoor ani mibha bho ami usoor aani mibhe bho pezo udigh noki, so arol asi mesi, arol asi mesi poyiin oony <noise> aru aseghe mokpoki aru aseeri <hesitation> tizebele bho, mode namiin zami nobubol ami ani- obhobh opo, izal ezoor nodighi kolo izal ezoor arizuga <laughs> <hesitation> ode aseeri mokpoki bho aghol olo ami kanoghuan <hesitation> onyani bho munu, izal ezoor ko piibhan, eh, ami ughol eh yee, odo aseeri mokpoki obho todi, pami useeriani mobhami ponon ooy amutiom topadi ama agbo ami upiibh io ronon ooy amutiom mami opiibh opiibh, onon ooy amina amutiom, <noise> arol kezobho modighi ma. Ne mogha mobo ateeny okpoki apu arooy nemara topadi obha kele arooy nemara ikopadi ebha kele, ebol arooy obo opman connection neghol ma ikpo, meedi temara tepa mami opiibh opiibh onyani bho kedio ami ughol eh ye eh, ikpo na ami upiibh io monyani bho na, aar olo adighi ami upiibh na olo, peedi ighol ami opiibh opiibh onyani bho, so pa aar opo aru anogho mesi bho mobo gbogh ozughu dian, arooy nekol, arooy nelegherri ne boro momiin olo ami tapiibh onyani bho <hesitation> udighi nini udighi nini, udighi nini usi mesi, ah ikpoki bho nemuneen, ava marooy bho napin ikpoki bho ikpoki bho ilo, todighi eko mibha bho, eh, ozuga onon ooy, esi bha bho kuto dighi eko, odi aghol asibha ami udighi mezo toteeny okpoki, esi olo omina oteeny okpoki eko olo, olo ki to dighi eko uva nini no way ikpo onyani bho ozuga mi dio onyani bho nami aburublol be, ebuom arooy imara dio amem ezoor uniibhan ubele odi na tu modua odi na nogho zami ah. <noise> Okpoki nanogho zami ma osoma, po obel amem anibhobh nanogho zami, nako maar, nako maar, nanogho zami bho ami na baal ologhi maduna bho umar zami bho, oh god, ologhi abael ikanya, oh enaan, enaan ana udighi midiiny lidi kua, ologhi ami abaal ami ulegheri ubuom zodii oh omo ami umute kedio ani- obhobh aghol maer anogho zami mezo bho aloki, kedio ami uru ulakia kedio ami uke mo buom, aduma opo bho <noise> eru aten, igbebhiom mizal aduma bho, oghebhiom izal amem bho, ala bho aten bho ami uru, ogbiom nadiobh na, oyiin uvanyu temu ala bho <noise> ani <hesitation> ubaalologhi maduma bo bho umar zami bho tukanyu opo bho. Uvanyu opo bho umar ezoor ubaal ologhi, umori nini, nini omori opomori omor, nin ubhoghol amiim nobho uman so adio bho na gbiiny aniim obho ibam be isugho na, namuneen na kedio oyiin ooy aru akpooy ava phom ezoor okpetiom maar tizebele bho aboki. Aruamutiom ibaghami, olo eh, ikunughi mo elebhir olo udubudianogh, ughiil ighianogh, obolo omulughu umulughuanogh, obo obhamagh asikarama, ubhamagh <noise> but ka obaaloghi aduma opo bho po amel ikanya amel ikanya, aar bho adighi bho keghe amen <hesitation> amen nabaalologhi, agboloman aduma bho umar zina bho, paarooy olo ituaman zina nebo, <noise> nanogho zina omogbogh obaaloghi, <noise> so aduma pobho arol kezo bho adume ebaaloghi den amel ikanya mobahl aloghi taduma bho umar zina bho ana tanogho madoor onuma ana onogho dio loor onuma mebaalologhi, du ana orue dio ateeny ebaaliologhi na or kezo kezo aar arol arol arolom topadi onuma kana agho ana obaalo mogloghi, ana obaalomologhi na. Amen ana ughol ana ta baalini mologhi, po obaaloghi orol, opo poyiin eboom bho oyiin ooy tabool abaol ologhi, ana mobaalelogh ma duma bho umar zina bho ammi nadigh mizal amem den izal amem obho ami udigh bho aami ukar ughol kua, ami udighi dio nini ami akar agbo mikanya ikpoki, olo ami ta tuen apeleghiig igbogh arooy imoor soor rapin atu <hesitation> aghudum na kerol kenugho na zina te edoony ezo so, obaalologhi ta duma bho umar zina bho aar olo ala maar ma, mikanya pezo ami umiin.